қайырлы күн құрметті әріптестер құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті әріптестер өздеріңізге белгілі кеше ғана президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев қалыптасқан жағдайға байланысты арнайы мәлімдеме жасады
онда мемлекет басшысы осы күрделі кезеңде елімізді халқымызды жан жақты қолдаудың өте маңызды екенін айтып осы жолда қосымша шаралар қолға алынатынын атап өтті
бұл қазіргі уақытта өте керекті шаралар ең алдымен экономикамыздың тірегі шағын және орта бизнесті күшейтуге арналып отыр
сонымен бірге азаматтардың әлеуметтік жағдайын да одан әрі тұрақты ұстауға бағытталған
сол үшін республикалық бюджеттен тиісті қаражат бөлінеді
бұл қазақстандықтарды уақытша қиындықтан аман алып шығу үшін мемлекет тарапынан жасалған тағы бір нақты қадам
как вы знаете уважаемые коллеги вчера президент страны касым жомарт кемелевич токаев обнародовал дальнейшие шаги по поддержке граждан и бизнеса в условиях чрезвычайного положения
очевидно что это заявление главы государства конкретный план действий который позволяет контролировать не только нынешнюю ситуацию но и рассчитан на посткризисный период
прежде всего огромную важность и социальную актуальность имеет поручение касым жомарта кемелевича проиндексировать пенсии
и государственные пособия включая адресную социальную помощь на десять процентов а также расширить охват дополнительными социальными выплатами в размере одной минимальной заработной платы
при этом в число получателей будут включены самозанятые и ранее неофициально работавшие граждане
также поручено продлить до первого июля право незастрахованных граждан получать медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования и расширить перечень категорий населения которым должны предоставляться бесплатные продуктово бытовые наборы
кроме того особого внимания заслуживают дополнительные предложения для малого и среднего бизнеса
это как вы помните расширение видов деятельности которым будет оказываться гос поддержка увеличение объема государственной гарантии снижение ставки по кредитам
все эти меры своевременны и направлены на поддержку как граждан так и бизнеса в условиях чрезвычайного положения
очевидно что теперь необходимы конкретные механизмы которые позволят в самые короткие сроки довести до каждой категории казахстанцев до каждой сферы всю эту значимую помощь со стороны государства
и в этой работе важны совместные усилия всех и государственных органов и депутатского корпуса и бизнес структур для того чтобы как можно быстрее преодолеть этот непростой период
все мы должны понимать что несмотря на борьбу с коронавирусом жизнь не останавливается есть и другие актуальные вопросы которые требуют оперативного решения поэтому глава государства отметил крайнюю важность своевременного проведения
и весенне полевых работ и обеспечения граждан рабочими местами в рамках дорожной карты и другие необходимые шаги в реализации тех программ которые уже работают
в целом антикризисные меры в экономике и социальной сфере свидетельствуют не только о полном контроле над происходящим но и понимании перспектив посткризисного развития что очень важно
депутатский же корпус окажет всю необходимую поддержку на законодательном уровне для обеспечения эффективности антикризисных мер
вот такая работа нам с вами предстоит в реализации этого большого антикризисного плана уважаемые коллеги
теперь перейдем к нашей повестке дня
күн тәртібінің жобасы сіздерде бар сол бойынша сұрақтарыңыз бар ма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
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді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
қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутат гүлшара наушақызы әбдіқалықованың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы
осы мәселе бойынша сөз қазақстан республикасы парламент мәжілісінің аппараттың басшысы айдарбеков серік кенғанұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
үстіміздегі жылдың жиырма сегізінші наурызында қазақстан республикасы президентінің жарлығыменен гүлшара наушақызы әбдіқалықова қызылорда облысына әкім болып тағайындалды
осыған байланысты орталық сайлау комиссиясынан түскен ұсынымды оқуға рұқсат етіңіздер
қазақстан республикасы орталық сайлау сайлау комиссиясы қазақстан республикасы конституциясының елу екінші бабына қазақстан республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы бір мың тоғыз жүз тоқсан бесінші жылғы

екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма сегізінші наурыздағы нөмір екі жүз тоқсан бесінші жарлығы негізінде қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаты
гүлшара наушақызы әбдіқалықованың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы мәселені шешу үшін ұсыным енгізіп отыр
назарларыңызға рахмет
серік кенғанұлына сұрқтарыңыз бар ма
жоқ рахмет орныңызға отырыңыз
құрметті әріптестер біз осы мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз керек
сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
сонымен құрметті қаулы қабылданды
баршаңызға белгілі біздің әріптесіміз гүлшара наушақызы әбдіқалықова осыған дейін үлкен і қызмет жолынан өтті
көптеген лауазымды жұмыстарды абыроймен атқарды сондықтан әріптесіміз гүлшара наушақызы жаңа қызметте де қасиетті қызылорда облысының дамуы үшін аянбай еңбек етеді деп сенеміз
осы жерде ерекше айту керек егемен еліміз тарихында алғаш рет әйел адам облыс әкімі болып тағайындалды
бүгін белгілі себептермен гүлшара наушақызы біздің жалпы отырысымызға қатыса алмады оны өздеріңіз түсініп отырған боларсыз қазіргі жағдайды
қазіргі уақытта гүлшара әбдіқалықовна әкім ретінде жұмысын бастап облыстың маңызды мәселелерін шешуге кірісіп кетті сондықтан і гүлшара наушақызына осы өте жауапты жұмыста тағы да зор табыстар тілейміз
құрметті әріптестер енді келесі мәселені қарауға көшеміз
қазақстан республикасы парламентінің әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасын сайлау туралы
құрметті депутаттар жаңа ғана босаған әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасының орнына біз комитет төрағасын сайлауымыз қажет осыған байланысты қазақстан республикасы парламентінің комитеттері мен комиссиялар туралы заңның сегізінші
бабына сәйкес і мен осы палатаның төраға ретінде осы орынға депутат бейбіт баймағамбетұлы мамыраевтың кандидатурасын ұсынамын
басқа ұсыныстарыңыз бар ма
жоқ қарсылықтарыңыз
жоқ онда құрметті әріптестер бейбіт баймағамбетұлы баршаңыз жақсы білесіз осыған дейін көптеген жауапты қызметтерді абыроймен атқарды
і соңғы бірнеше жыл мәжілістің депутаты соның ішінде осы і әлеуметтік мәдени даму комитетінің хатшысы болып маңызды заңдар қабылдауға өз үлесін қосып келеді
осы салада білімі де тәжірибесі де мол сондықтан аталған комитетті басқару үшін бейбіт баймағамбетұлы лайықты деп есептеймін
сұрақтарыңыз бар ма бейбіт жоқ рахмет
онда біз осы мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз керек
осыған байланысты депутат бейбіт баймағамбетұлы мамыраев қазақстан республикасы парламент мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы болып сайлансын деген қаулының жобасын дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жетпіс тоғыз депутат жақтағандар жетпіс тоғыз шешім қабылданды
бейбіт баймағамбетұлы сізді барлық депутаттарымыз атынан шын жүректен құттықтаймыз жұмысыңызға табыс тілейміз
келесі сұрақ қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз жаңа ғана осы әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы болып сайланған депутат мамыраев бейбіт беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
мәжіліс депутаттары басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарына қатысқан ардагерлерге салық жеңілдететін беру үшін қолданыстағы заңнаманың нормаларын ардагерлер туралы заң жобасына сәйкес
келтіру мақсатында қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы заң жобасына бастама жасады
онда екі заңнамалық актіге бір кодекс пен бір заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі
комитет осы заң жобасын жұмысқа алып ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы үшінші маусымға дейін мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет ііі қандай пікірлеріңіз болады қолдаймыз ғой
онда қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
жақсы міне жаңа ғана сайлаған төраға деген не
қайта қайта микрофон сұрап отыр сөз депутат мамыраевқа беріледі
рахмет і құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бұл заң жобасында ардагерлер санаттары көрсететін і әлеуметтік қолдау шаралары туралы айтылған
бүгінгі пленарлық отырыстың күн тәртібіне қосып және бірінші оқылымда қарауды сұраймын қолдауларыңызға
рахмет рахмет құрметті депутаттар қандай пікірлеріңіз болады қолдаймыз ғой
қолдаймыз онда құрметті депутаттар депутат мамыраевтың осы заң жобасын бірінші оқылымда қарау үшін бүгінгі отырыстың күн тәртібіне қосымша енгізу туралы ұсыныс дауысқа қойылады
дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
құрметті әріптестер біз ы бұл сұрақты күн тәртібіндегі ардагерлер туралы негізгі және іліспе заң жобаларын қарап болғаннан кейін қарайтын болсақ қарсылықтарыңыз жоқ қой
жоқ онда келістік
құрметті депутаттар келесі мәселе ардагерлер туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі біржан бидайбекұлы нұрымбетов мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасының ардагерлер туралы заң жобасы ұсынылады
заң жобасының негізгі мақсаты ардагерлерді әлеуметтік қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамалық актілерді жүйелеу қайта қарау және ардагерлердің жаңа санаттарын қалыптастыру
заң жобасы бойынша ардагерлердің келесі негізгі санаттары белгіленеді біріншісі ұлы отан соғысының ардагерлері
бұл санатқа ұлы отан соғысының қатысушылары және ұлы отан соғысының мүгедектері жататын болады
екіншісі басқа мемлекеттердің аумағында ұрыс қимылдарының ардагерлері
заң жобасына сәйкес оларға ауғанстандағы ұрыс қимылдарына қатысқан әскери қызметшілер сондай ақ бір мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылдан екі мың бірінші жылға дейінгі кезеңде тәжік ауған учаскесінде
тмд ның сыртқы шегараларының қорғанысын күшейтуге қатысқан бір мың тоғыз жүз алпыс сегізінші жылы чехословакияда жанжалды шешуге қатысқан
таулы қарабахтағы этносаралық жанжалды шешуге қатысқан және ирактағы бітімгершілік операцияға қатысқан ұлттық контингентке кіретін азаматтар санаты жатады
үшіншісі жеңілдіктер бойынша ұлы отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген тұлғалар санаты
заң жобасына сәйкес оларға жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша ұлы отан соғысының қатысушыларына теңестірілген азаматтардың сегіз санаты және ұлы отан соғысы мүгедектеріне теңестірілген азаматтардың бес санаты кіреді
төртінші еңбек ардагерлері
олар социалисттік еңбек ерлері үш дәрежелі даңқ үш дәрежелі еңбек даңқы орденінің иегерлері қазақстанның еңбек ері атағына ие болған тұлғалар бір мың тоғыз жүз қырық бірінші жылғы
жиырма екінші маусымнан бір мың тоғыз жүз қырық бесінші жылғы тоғызыншы мамыр аралығында кеміне алты ай жұмыс істеген әскери қызмет өткерген және ұлы отан соғысы
жылдары тылдағы жан қиярлық еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бүрынғы қсро ордендерімен және медальдармен марапатталған адамдар жатады
сонымен қатар заң жобасымен ардагерлерге қатысты келесі әлеуметтік қолдау шаралары қарастырылған мысалы егер тұрғын үй заңына сәйкес тұрғын үйге мұқтаж деп танылса және бұрын бірінші кезекте пәтер алу
құқығын пайдаланбаған болса жергілікті атқарушы органдар ұйымдар оларды бір жолғы бірінші кезекте тұрғын үймен қамтамасыз етуі жеке тұрғын үй салу үшін бір жолғы бірінші кезекте жер учаскілерін
алу құқығы коммуналдық тұрғын үй қорының үйлеріндегі өзі тұрып жатқан пәтерлерді еліміздің тұрғын үй заңнамасына белгілеген тәртіппен меншігіне бөлуі беруі ұлы отан соғысының ардагері
қайтыс болған жағдайда оған берілген тұрғын үйді тегін алу құқығы оның отбасы мүшелеріне өтуі протездермен және протез ортопедия бұйымдарымен тегін қамтамасыз етілуі ардагерлер жұмыс істеп жүрген кезінде
тіркелген емханаларды зейнеткерлікке шыққаннан кейін пайдалану құқығы техникалық кәсіптік және жоғарғы оқу орындарына оқуға түсу кезіндегі көзделуі кепілдік берілетін арнаулы әлеуметтік қызметтер көлемін бірінші кезекте алуы
оның ішінде арнаулы әлеуметтік медициналық әлеуметтік психологиялық әлеуметтік құқықтық және де өзге де сегіз қызметтердің түрлері және тағы басқа да жеңілдіктер

құқықтық мониторинг нәтижелері бойынша заң жобасында қолданыстағы заңнаманың ескірген және практикалық мәні жоғалған нормалар алып тасталды және де жаңа заң қабылданған жағдайда
қолданыстағы ұлы отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне және соларға теңестірілген адамдарға берілетін жеңілдіктер мен оларды әлеуметтік қорғау туралы заңының күшін жою қарастырылады
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
жалпы аталған заң жобасын қабылдау ардагерлерді әлеуметтік қолдау шараларын күшейтуге мүмкіндік береді
жобаны іске асыру республикалық бюджеттен қосымша бюджеттен шығындарды талап етпейді және теріс құқықтық және әлеуметтік экономикалық салдарды салдары болмайды деп санаймыз
осы орайда құрметті депутаттарға енгізілген түзетулер мен сындарлы жұмыс үшін алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер
назарларыңызға рахмет қолдауларыңызды сұраймын
рахмет баяндама аяқталды енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат құрманова айзада аманкелдіқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
әрине мен бұл заңды қолдаймын және әріптестерімді де оны қолдауды сұраймын
құрметті біржан бидайбекұлы
заң жобасының он екінші і бабында ұлы отан соғысының ардагерлері әлеуметтік қолдау шараларын ұсынуы қарастырылған
олардың бірі цитата келтірейін жергілікті атқарушы органдар өз құқықтары мен құзыреттері і шегінде көрсетілетін ақшалай немесе заттай мәніндегі әлеуметтік көмек цитатаның соңы
бұл ретте заң жобасында мұндай көмектің і түрлері мен көлемі і нақтыланбаған
осыған байланысты ұлы отан соғысының ардагерлері әкімдіктерінен қандай әлеуметтік і көмекке сенім арта алады
олардың көлемі қандай және де і өңірлер үшін бірыңғай ұсынымдар болады ма рахмет
түсінікті рахмет сұрағыңызға
мына жалпы ы халыққа әртүрлі санатта ы азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету туралы өкіметтің қаулысы бар бес жүз төртінші екі мың он үшінші жылы ол жерде типтік ереже бекітілген осы әлеуметтік көмекті көрсету жөнінде
оның негізгі талаптары ол ы мынау памятный дата дейміз естелік і күндерге
мерекелік күндерге және де мынау қиын ы өмірлік жағдайға түсіп қалған апаттық жағдайларда берілуге қарастырылған
ол бір мезгілдік болу мүмкін ііі кезеңдік болу мүмкін ол ақшалай түрде болу мүмкін і натуралдық түрде болу мүмкін бірақ соның бәрін тізімін
мөлшерін осы қаулы бойынша жергілікті атқарушы органдар белгілейді және мәслихаттар бекітеді
мысалы былтырғы жылы он миллиард бес жүз тоқсан төрт миллион теңгеге көрсетілген бес жүз тоқсан жеті мың адамға
ол жерде әр облыста әртүрлі мысалы ііі қарағанды облысында он бес жағдайда берілетін болса батыс қазақстанда алты жағдайда
сондықтан бұның бәрі де жергілікті атқарушы органдар белгілейді мәслихатпен бекітіледі
жақсы рахмет
сөз депутат қаракен құралай әнуарқызына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый биржан бидайбекович
э пункт второй статьи седьмой законопроекта содержит перечень категорий ветеранов отнесенных к ветеранам боевых действий на территории других государств
как вы отметили в данный перечень вошли военнослужащие военных действий на таджикско афганском участке границы снг
участники урегулирования конфликта в чехословакии в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году участники миротворческих операций в ираке и участники урегулирования конфликта в нагорном карабахе
согласно законопроекта им предоставляется ряд социальных льгот и гарантий в том числе выплата специального государственного пособия
данные категории впервые э будут получать э такое пособие поэтому для них важен механизм их получения
в этой связи скажите пожалуйста каков будет механизм назначения данных социальных льгот и категорий
и второе с какого периода они будут получать вот это государственное специальное пособие спасибо
действительно более десяти тысяч человек эээ новые ветераны они будут иметь право на специальные государственные пособия им будет впервые это назначаться
оно будет назначаться в установленном порядке
для этого обращается в цон ы да как мы сегодня говорим корпорация правительство для граждан предоставляется заявление предоставится справка с военного комиссариата
о подтверждении его участия в боевых действиях эээ будет карточный счет куда перечислять эээ и остальные личные данные они будут указываться в заявлении
сейчас в этих условиях это все можно сделать электронно через веб портал электронное правительство там есть сервис электронные обращения и будут делаться через э именно электронные обращения
эээ назначение будет э в течение семи дней произведено об этом будут получать уведомлен
значит с какой даты э здесь по законодательству э пособие будет назначаться с даты обращения
вот он обратился эта дата фиксируется потом рассмотрение занимает какое то время и оно выплачивается именно с этой даты когда он подал заявление
то есть датой подачи заявления будет и выплата вот этого спец пособия
да ежемесячно
ежемесячно теперь очень важно чтобы вот вот этот механизм о котором вы сейчас сказали был информационно донесен до всех тех категорий которые получают
почему потому что биржан бидайбекович это впервые у этой категории так
обязательно если у нас есть другие виды гос пособий которые мы выплачивали отработанный механизм люди знают все кому это положено годами отработали
раз он впервые вам нужно продумать как информационно довести до всех этих граждан
закон впервые принимается по ним хорошо
хорошо келістік
сөз депутат қаратаев фахриддин әбдінабиұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті біржан бидайбекұлы
заң жобасының оныншы бабы бірінші тармағының екінші тармақшасында ұлы отан соғысында қаза тапқан жергілікті әуе қорғанысының объектілік және авариялық командаларының өзін өзі қорғау топтарының
жеке құрамы қатарындағы адамдардың отбасыларына ленинград қаласының госпитальдары мен ауруханаларында қаза тапқан қызметкерлердің отбасыларына әлеуметтік қолдау шаралары мен кепілдіктер көзделген
сонымен қатар заң жобасында осындай көмек тұлғалар нақтыланбаған
осыған байланысты осы заң жобасы шеңберінде отбасы құрамына кімдер кіретінін айтып беріңізші
бұл зайыбы ма балалары ма немерелері ме шөберелері ме және осындай көмек алатын отбасылар бүгінгі таңда қанша рахмет
жаңа сіз атаған ы заңның ы бабының ең төмен жағында бір абзацы бар
сол жерде осы жаңа жауынгерлер қайтыс болған немесе мезгілсіз ы жоғалып кеткен кісілердің жанұяларына кім кіреді деген жауап бар
ол біріншіден ата анасы екіншісі жұбайы егер де екінші рет неке қимаса сосын балалары және басқа да қамқорында қалған тұлғалар деген сөз бар
басқа қамқорында қалған тұлғаларға жаңа сіз айтқандай немере де жатады шөбере де жатады егер де олардың еңбекке жарамды ата анасы болмаса
және де бұл жерде өзінің бауырлары ағасы әпкесі кіруі де мүмкін егер олардың бөлек жанұясы болмаса
жалпы бұндай жанұялар і бізде үш мыңнан сәл асады үш мың елу жанұя бар
сонымен осы заң жобасында осы тұлғаларды ы нақтыланды ма жоқ па жазылды ма
заң жобасында осылай жазған ата ана жұбайы егер неке қимаса баласы және басқа да қамқорындағы тұлғалар деп и ссылка идет
і басқа жаңа и другие иждивенцы определяются э как в законе когда которым назначается пенсия или пособие по случаю потери кормильца
біз толық ол тізімді ы жаза аламыз ба сол заңда
можно конкретизировать взять с того закона қарап шығыңыз бейбіт баймағамбетович
жақсы сөз депутат яковлева татьяна ивановнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемый биржан бидайбекович
мы только что говорили о мерах социальной поддержки ветеранов великой отечественной войны
согласно статьи шестнадцатой законопроекта предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки также для семей э погибших погибших военнослужащих
так для жен погибших военнослужащих предоставляется преимущественное право на обеспечение э по месту работы путевками в дома отдыха а для детей указанных военнослужащих путевки в детские оздоровительные учреждения
скажите пожалуйста расространяется ли данная норма на предприятия всех форм собственности
и к кому необходимо обращаться потенциальным получателям в министерство труда и социальной защиты населения работодателям или профсоюзной организации
ответьте пожалуйста спасибо
да но мы максимально все льготы со старого законодательства
в данном случае
так как льготой пользуется семья погибшего военнослужащего то это решается на предприятии или организации где работает в данном случае супруга или э член семьи
это не зависит от формы собственности предприятия
этот вопрос решается на предприятии работодателя с помощью где есть профсоюзы э с профсоюзами
эээ но на сегодня в применительно практике как то сильно не распространено но я думаю что данный новый закон о ветеранах даст новый импульс
и мы вместе совместно с советом ветеранов с профсоюзами будем дальше активно работать тем более я знаю что у совета ветеранов и профсоюзов есть соответствующие меморандумы и соглашения между собой
да правильно там есть у них предложения надо откровенно сказать очень активно с этим законопроектом работал и продолжает работать наш коллега депутат измухамбетов бактыкожа салахитдинович
и вместе с советом ветеранов и другими общественными организациями вам нужно все их предложения которые сегодня мы имеем уже здесь в мажилисе я знаю рабочая группа имеет надо внимательно до второго чтения рассмотреть
құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
біржан бидайбекұлы рахмет орныңызға отырыңыз
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат мамыраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
ардагерлер туралы заң жобасы қазақстан республикасы өкіметінің екі мың жиырмасыншы жылға арналған заң жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес әзірленді
ағымдағы жылдың бесінші наурызында мәжіліске түсті
заң жобасы отан алдындағы әскери және азаматтық борышын атқарған қазақстан республикасы ардагерлері мен азаматтарының құқықтары мен әлеуметтік мүдделерін қорғау саласындағы мәселелерді реттеуге бағытталған
заң жобасы ардагерлерді бес әлеуметті қорғалатын санаты мәртебесін белгілеуді көздейді
ұлы отан соғысы ардагерлеріне және ұлы отан соғыс ардагерлеріне теңестірілген тұлғаларға жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша мәртебесін белгілеу ұсынылады

олардың қатарына жоғарыда министр атап кетті айтып кетті тәжік ауған учаскесінде тмд ның сыртқы шегарасын күзетуде күшейтуде күшейтуге
чехословакиядағы қақтығыстарды реттеуге таулы қарабахта этносаралық ы қақтығыс және ирактағы бітімгершілік операцияларына қатысқандар кіреді
сонымен бірге ардагерлердің санаттары үшін әлеуметтік қолдаудың бірқатар шараларын белгілеу қарастырылған
талқылау барысында жұмыс тобы мазмұнды жұмыс жүргізіп нәтижесінде алпыс түзету енгізілді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
құрметті әріптестер
осы айтылғандарды ескере отырып заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет бейбіт баймағамбетұлы сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат смағұл бақытбек смағұлұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
ардагерлер туралы заң жобасын қабылдау ардагерлер үшін көзделген әлеуметтік қолдау шараларын шоғырландыруға мүмкіндік береді
олар ең алдымен ардагерлер мен оларға теңестірілген адамдардың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған

міндеттемелерін атқарған әскери қызметшілерді оларға басқа мемлекеттердің аумағында ұрыс қимылдарының ардагерлері деген жеке мәртебе бере отырып дербес санатқа бөлуді көздейді
ардагерлердің осы санаты да отан соғысының ардагерлері сияқты арнаулы мемлекеттік жәрдемақы алуға тұрғын үй алу кезінде кезегіндегі кезіндегі жеңілдіктер алуға
амбулаториялық емханалық мекемелерде артықшылықты қызмет көрсетуге жергілікті атқарушы органдардан көмек алуға және басқаларына құқылы болады
алдағы уақытта ел экономикасының өсуіне және мемлекеттік әлеуметтік экономикалық мүмкіндіктерінің жақсаруына қарай ардагерлердің жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау жөніндегі заңдар сөзсіз жетілдіретіндігін атап өткім келеді
құрметті әріптестер жалпы ұлы жеңістің жетпіс бес жылдығына орай ұзақ уақыттан бері күткен заң жобасын қолдаймын және бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңа рахмет
рахмет бақытбек смағұлұлы сізге
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
сонымен құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы ы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөнінде
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жетпіс тоғыз жақтағандар жетпіс тоғыз депутаттар шешім қабылданды қаулы қабылданды
келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым
бұл мәселе бойынша да сөз еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі біржан бидайдекұлы нұрымбетов мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасының заңы жобасы ұсынылады
оны әзірлеу қажеттілігі бірқатар заңнамалық актілерде ардагерлер туралы заң жобасына сәйкес келтірумен байланысты
осы орайда тұрғын үй қатынастары туралы қазақстан республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы автомобиль көлігі туралы және білім туралы қазақстан республикасының заңдарына түзетулер енгізу қарастырылған
қазақстан республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы заңға енгізілетін өзгерістер басқа мемлекеттерде аумағында ұрыс қимылдарға қатысқан әскери қызметшілерге арнаулы
мемлекеттік жәрдемақы белгілеуді сонымен қатар заңнамалық актіде қарастырылған жекелеген санаттағы азаматтарға жәрдемақы мөлшерін арттыруды көздейді
бұл жәрдемақыға байланысты өзгерістер арттыру сіңірген және жанқиярлық еңбектерін мойындау мақсатында социалисттік еңбек ерлеріне үш дәрежелі еңбек даңқы орденінің иегерлеріне
және бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қосқан үлкен үлестері үшін бір мың тоғыз жүз сексен сегіз сексен тоғызыншы жылдары чернобыль атом электростанциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысушыларға қатысты
сонымен қатар қолданыстағы заңнамалық актілерге тиісті өзгерістер енгізу арқылы ардагерлерді сотта қаралатын азаматтық істер бойынша өкілдерге төлейтін шығындардан босата отырып бюджет есебінен өкілдің өкілдің қызметін і қамтамасыз
ету і автокөлік иелерінің азаматтық құқықтық жауапкершіліктерін сақтандыруға қатысты сақтандыру премиясын төлеуден елу пайыздық жеңілдік көрсету ііі кешеңді әлеуметтік тегін құқықтық көмек алу сияқты бірқатар жеңілдіктер көзделген
бүгінгі таңда қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттен жеңілдіктер мен кепілдіктер алатын ардагерлеріміздің саны жүз алпыс тоғыз мың болса
қосымша көзделіп отырған ардагерлермен бірге мемлекеттік қолдау шараларымен жүз сексен мыңнан астам ардагерлер қамтылатын болады
басқа заңнамалық актілерге енгізілген өзгерістер ардагерлер туралы заңының жобасына қарастырылған ардагерлердің санаттарын нақтылауға бағытталған
назарларыңызға рахмет қолдауларыңызды сұраймын
рахмет баяндама аяқталды енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат кесебаева балаим туғанбайқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті
біржан бидайбекұлы осы жаңа негізгі заң жобасын талқылау кезінде әріптестерім жергілікті атқарушы органдар көрсететін әлеуметтік көмектің ііі көлемі мен түрлері жөнінде сұрақтар ы берді қойған болатын
осыған байланысты мен төмендегіні анықтағым келеді
жергілікті атқарушы органдар жыл сайын і мынау жеңіс күні қарсанында ұлы отан соғысының ы қатысушыларына ардагерлеріне оларға теңестірілген адамдарға және тыл еңбеккерлеріне бір жолғы ақшалай көмек көрсетеді
әр осы ардагерлермен әр кездесу барысында олар
осы ыыы олармен көрсетілген үлестің бірдей болғанына қарамастан ы көрсетілетін төлемнің мөлшерлері әр өңірде әртүрлі екенін айтып отыр ол ол жөнінде сіз жаңа
жауабыңызда да айтып ыыы кеттіңіз өйткені мына үкіметтің қаулысына сәйкес оны жергілікті органдар айқындайды деп
енді осыған байланысты айтыңызшы биыл ы жеңіс күні і күніне орай берілетін төлемдер қанша мөлшерде болады
і біздің ойымызша мұндай мөлшерлердің бірыңғай ііі төлемдердің бірыңғай мөлшерін і айқындау орынды деп ойлаймыз

мхм і бізде де өкіметте осы ыыы жеңіс күніне берілетін төлемдер жаңа бір мезгіл солардың барлығы қазақстан бойынша біркелкі болса дейміз
осыған қатысты өкіметтің басшылығыменен тиісті тапсырма ұстаным ретінде ұсыныс ретінде әкімдерге берілген
бұл жерде енді біз төменгі мөлшерін белгіледік мысалы ұлы отан соғысының қатысушыларына мүгедектеріне ең төмен үш жүз мыңнан төмен емес
ііі жаңа ол кісілерге теңестірілгендерге жүз мың және тыл еңбеккерлеріне ііі отыз мың теңгеден деп белгіледік
бірақ ііі өңірлерде егер мүмкіндіктері болса кейбір облыстар одан да жоғары береміз деп жатқан жоспарлары бар
жалпы осы төлемдердің бірыңғай мөлшерінің болғаны дұрыс
әрине аздау болмау керек
жетпіс бес жыл жеңіске
қалғаны кім бар дейсіз көп емес
сондықтан қазір өзіңіздің жауап түріңізден естісек мінеки бір облыстарда
бір әкім тапқаны бір сома болса екіншісі басқасы болса содан і әңгіме де салыстыратын да жағдай шығады сондықтан
бағана осы ы депутат і кесебаева айтқандай і төлемнің бірыңғай мөлшері біреу болса сол өкіметтің ұсыныстары бойынша қарап шығыңыз жарайды ма
уақыт бар
қалай ойлайсыз біржан
иә бізде өкіметтің ұстанымы сол бірыңғай болса деп біз де солай тапсырма солай қарауымыз керек
сөз депутат рау альберт павловичке беріледі
рахмет уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый биржан бидайбекович как вы сказали в докладе законопроектом предусмотрено существенное повышение размера специальных государственных пособий героям социалистического труда кавалерам орденов славы
трех степеней до ста тридцати восьми месячных расчетных показателей чернобыльцам до четырех и восьми раза эээ месячных расчетных показателей это более чем в два раза увеличивается
кроме того вводятся э новые э спец пособия для новых категорий ветеран боевых действий на территории других государств в размере четырех и восьми десятых э месячных расчетных показателей
согласно закона э пояснительной записки к законопроекту на эти цели потребуется порядка двух миллиардов тенге вместе с тем
э в республиканском бюджете на двадцатый двадцать второй годы эти средства не предусмотрены правительство уточнений бюджета в парламент не вносило
в связи с этим вопросы с каких средств планируются эти э эти выплаты
не получится ли так что мы закон примем не подкрепленный финансовыми ресурсами
конечно людям интересно когда мы планируем эти выплаты начало ну и в целом сколько человек вообще э вы думаете охватит этот новый законопроект в непростых экономических на сегодняшний день условиях рахмет
мхм э значит действительно э расходы на повышение и вводимые новые спец пособия составляют один и девять миллиардов тенге
мы на уточнение бюджета э в парламент не подавали но мы это эээ у себя определили за счет оптимизации расходов
соответствующее решения республиканской бюджетной комиссии от декабря месяца есть поэтому эти средства предусмотрены
эээ поэтому проблем с финансированием не будет
по охвату новые категории спец пособий составят более десяти тысяч человек десять тысяч двести
э по героям соц труда и кавалеры орденов трех славы э трех степеней славы у нас семьдесят пять человек и те э лица
которые э у которых повышается спец пособие по отношению к чернобылю восемьдесят восьмой восемьдесят девятый год э по ликвидации последствий их у нас девятьсот сорок три человека
хорошо что за счет оптимизации расходов действительно надо смотреть оптимизацию административных расходов да еще что то всегда есть резервы в бюджете в плане того что посмотреть где можно эти расходы оптимизировать
но очень важно и это важно в том числе и политически если такой законопроект такой закон принимается чтобы весь перечень в особенности ветеранов великой отечественной войны вот
предыдущий вопрос депутата кесебаевой был очень правильный не было во первых вот этой разбежки в одном регионе одну сумму депутат э извините
ветеранам потом другую сумму поэтому все это должно быть и это не должно быть просто для обозначения
если уж делаем то должно быть и значительно сделано
это касается и других категорий те которые сегодня в этом законопроекте э в этом законопроекте прописаны
поэтому биржан бидайбекович очень хорошо что за счет оптимизации административных расходов но ол бәрі толық болу керек
келістік қой келістік келістік
рахмет сонымен сұрақтарымыз аяқталды
біржан бидайдекұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер

атап айтқанда социалисттік еңбек ері және үш дәрежелі еңбек даңқы орденінің иегерлеріне халық қаһарманы және қазақстанның еңбек ері атақтарына ие болған адамдармен бірдей арнаулы мемлекеттік жәрдемақы төлеу көзделген
сонымен бірге заң жобасында басқа мемлекеттердің аумағында болған ұрыс қимылдарының ардагерлеріне төрт те сегіз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнайы мемлекеттік жәрдемақы белгілеу ұсынылады
заң жобасында ардагерлердің санаттары үшін бірқатар әлеуметтік құқықтық кепілдіктер белгілеу қарастырылған
парламент мәжілісінің барлық комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
құрметті әріптестер осы айтылғандарды ескере отырып заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет енді құрметті депутаттар заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат аманжолова зәуре жұманәліқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
заң жобасын ардагерлер туралы заң жобасына сәйкестендіру үшін қолданыстағы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген
атап өтілгендей заң жобасында ардагерлерді әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша түзетулер енгізу олардың әлеуметтік құқықтық кепілдіктерін күшейту үшін шаралар қабылданады
осылайша кейбір санаттағы ардагерлерге бірқатар әлеуметтік жеңілдіктер беру және арнаулы мемлекеттік жәрдемақы белгілеу көзделеді
тұтастай алғанда осы нормаларды қабылдау бітімгершілік міндеттерді орындаған он мыңнан астам әскери қызметшінің материалдық жағдайын жақсартып әлеуметтік экономикалық ахуалын күшейтеді
заң жобасын іске асыру азаматтардың жекелеген санаттарының әл ауқатын арттыруға ықпал ететіне сенімдімін
осыған байланысты құрметті әріптестер сіздерді осы әлеуметтік маңызы жоғары заң жобасын бірінші оқылымда қолдауға шақырамын
назарларыңызға рахмет
рахмет зәуре жұманәліқызы сізге
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
ал ы талқылау барысында
осы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөнінде бір ғана ұсыныс түсті
сондықтан қарсылықтарыңыз жоқ болса осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіз
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді құрметті әріптестер бүгінгі күн тәртібіне қосымша енгізген мәселені қарауға көшеміз
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаты мұсырман кәрібай иманжанұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
ардагерлер туралы заң жобасында әлеуметтік қолдау шараларымен қамтылатын ардагерлер санатына басқа мемлекеттердің аумақтарында болған ұрыс қимылдарына қатысушыларды қосу көзделген
осыған орай парламент мәжілісінің бір топ депутатының бастамашылығымен қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы
қазақстан республикасы заңының жобасы әзірленіп онда басқа мемлекеттердің аумақтарындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері үшін салықтық жеңілдіктер беру қарастырылып отыр
атап айтқанда алдағы уақытта ұлы отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілген адамдармен қатар басқа мемлекеттердің аумақтарындағы ұрыс қимылдарының ардагерлерін де мынадай салықтар мен мемлекеттік баждан босату ұсынылып отыр көлік салығынан
мүлік салығынан соттарда мемлекеттік баж төлеуден азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде төлеуден нотариаттық іс әрекеттер жасау кезінде баждан өзге де әрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж төлеуден босату
сондай ақ күнтізбелік жыл үшін сегіз жүз сексен екі айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі стандартты шегерімді қолдану
ұсынылып отырған нормалар тәжік ауған учаскесінде жауынгерлік міндет атқарған қазақстан республикасының әскери қызметшілерін бір мың тоғыз жүз алпыс сегізінші жылы чехословакиядағы жанжалды реттеуге қатысқан әскери қызметшілерді
сондай ақ ішкі істер және мемлекеттік қауіпсіздік органдарының басшы және қатардағы құрамының адамдарын ирактағы халықаралық бітімгершілік операцияларына бітімгерші ретінде қатысқан қазақстан республикасының әскери қызметшілерін

қай заманда болсын әскери антына беріктік танытып бастарын бәйгеге тіккен ардагер азаматтарға қандай да әлеуметтік көмек көрсетуге болады деп санаймыз
заң жобасына қолдау білдірулеріңізді сұраймыз назар аударғандарыңызға рахмет
рахмет і баяндама аяқталды
енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз сөз депутат жабағиев қожахан көкірекбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті кәрібай иманжанұлы
заң жобасында өзіңіз айтып өткендей басқа мемлекеттердің аумағында ұрыс қимылдарға қатынасқан ардагерлерге біраз салықтық преференциялар көзделген
қазіргі күрделі әлеуметтік экономикалық жағдайда мемлекет осы санаттағы азаматтарға көмектесіп біраз салықтық жеңілдіктер берсе бұл деген үлкен атаулы бір айтып өтетіндей әлеуметтік шара деп өзім есептеймін
осыған байланысты осы өзгерістер қай мезгілден күшіне енбек рахмет
сұрағыңызға рахмет құрметті қожахан көкірекбайұлы
бұл заң жобасы жаңадан әзірленіп талқыланып жатқанына қарамастан оны негізінен алғанда биылғы екі мың жиырмасыншы жылдың бірінші қаңтарынан бастап күшіне енгізу көздеілп отыр
тек і мемлекеттік баж салықтары мен ғалымдар төлеуге қатысты баптар ы заң жобасына мемлекет басшысы қол қойып ресми жарияланғаннан кейін қолданысқа енгізілетін болады
рахмет құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
кәрібай аманжолұлы рахмет орныңызға отырыңыз
енді құрметті депутаттар қосымша баяндама жасау үшін сөз депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы құқықтық нормаларды ардагерлер туралы заң жобасына сәйкес келтіру мақсатында әзірленді
баяндамашы атап өткендей заң жобасында басқа мемлекеттердің аумақтарындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері үшін бірқатар салықтық жеңілдіктер белгілеу қарастырылған
берілген түзетулер мен өзге мемлекеттердің аумағында қақтығыстарды реттеуге қатысқан әскери қызметшілердің әлеуметтік әл ауқатын жақсартуға ықпал ететін болады
заң жобасы шеңберінде қазақстан республикасының салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы кодексіне және салық және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер туралы қазақстан республикасының кодексін қолданысқа енгізу туралы қазақстан республикасы заңына өзгерістер і енгізу көзделеді
жоғарыда айтылғандарды ескере отырып заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын
рахмет бейбіт баймағамбетұлы
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
талқылауға қатысатын депутаттар бар ма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
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жетпіс тоғыз жақтағандар да жетпіс тоғыз депутаттар қаулы қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе қазақстан республикасы парламент мәжілісінің қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаттары тобының ардагерлер туралы қазақстан республикасы заңының жобасын
ұсыну жөніндегі екі мың алтыншы жылғы бесінші сәуірдегі парламент мәжіліс қаулысының күші жойылды деп тану туралы
бұл мәселе бойынша да сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
ардагерлер туралы заң жобасын екі мың алтыншы жылғы жиырма төртінші наурызда үшінші шақырылымдағы мәжіліс депутаттарының тобы бастамашылық жасады
үкімет енгізген ардагерлер туралы және қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жаңа екі заң жобасын мәжілістің мақұлдауына
сондай ақ заң жобасына бастамашы депутаттар өкілеттерінің тоқтауына байланысты қазақстан республикасының парламенті мәжілісінің екі мың алтыншы жылғы бесінші сәуірдегі нөмір бес жүз тоқсан төрт қаулысының күші жойылды деп тану ұсынылады
рахмет ы құрметті әріптестер бейбіт баймағамбетұлына сұрақтарыңыз бар ма
жоқ онда қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
құрметті әріптестер келесі соңғы сұрақ
мамандырылған мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы конвенцияны ратификациялау туралы қазақстан республикасы заң жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының сыртқы істер министрі мұхтар бескенұлы тлеуберді мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға бір мың тоғыз жүз қырық жетінші жылғы жиырма бірінші қарашада қабылданған мамандырылған мекемелердің мен иммунитеттері туралы конвенцияны ы ратификациялау туралы заң жобасы енгізіледі
бұл конвенция біріккен ұлттар ұйымы және оның мамандырылған мекемелері пайдаланатын артықшылықтары мен иммунитеттерінің жиынтығын біріздендіруге бағытталған
конвенцияға жүз отыз бір мемлекет қосылды
бұұ жарғысының елу жетінші бабына сәйкес мамандырылған мекемелер экономикалық әлеуметтік мәдени және гуманитарлық сияқты арнайы салаларда ынтымақтасатын және біріккен ұлттар ұйымының байланысқан әмбебаптық сипаты бар өкіметаралық ұйымдар болып табылады
мамандырылған мекемелердің саны қазіргі таңда он тоғыз ұйымды құрайды
қазақстан біріккен ұлттар ұйымының барлық мамандырылған мекемелерінің мүшесі болып табылады
олардың арасынан жеті мекемелер қазақстанда өз өкілдктерін ашқан
олар юнеско халықаралық еңбек ұйымы азық түлік және ауыл шаруашылық ұйымы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы халықаралық валюта қоры дүниежүзілік банк халықаралық қаржы корпорациясы
мамандырылған мекемелердің және олардың қызметкерлерінің артықшылықтары мен қазақстан қатысушысы болып табылатын бұұ ның мен туралы бір мың тоғыз жүз қырық алтыншы жылғы конвенциясында баяндалған жалпы иммунитеттер теңестірілген
бір мың тоғыз жүз қырық алтыншы жылғы конвенция қазақстанменен ы бір мың тоғыз жүз тоқсан бесінші жылды ы
артықшылықтар мен иммунитет туралы ережелер бір бірін қайталайды және өзара бірдей
сонымен бірге бір мың тоғыз жүз қырық алтыншы жылдың конвенцияның іс әрекеті бірікке ұлттар ұйымының жүйесіндегі мамандырылған мекемелерге қолданылмайды
конвенцияны ратификациялауының елімізде орналасқан біріккен ұлттар ұйымының мекемелерінде жұмыс істейтін қазақстан азаматтарын салық төлемдерін босатпайды себебі қазақстан
республикасының конституциясының отыз бесінші бабына сәйкес заңды түрде белгіленген салықтарды алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу әр әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады
мамандырылған мекемелердің қызметі мемлекет дамуын барлық дерлік маңызды салаларды қамтиді және бүгінгі күнде біздің олармен ынтымақтастығымыз да аса жоғары деңгейде
осылайша азық түлік және ауылшаруашылық ұйымның ынтымақтастық шеңберінде қазақстанда алдын ала мөлшерлермен жиырма сегіз миллион ақш долларға жуық сомаға он жеті ұлттық өңірлік және жаһандық жобаларды іске асырылуы жоспарлануда
еліміздің ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің дамуына дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ынтымақтастық маңызды үлесін қосты
бұл ұйымның өзара әріптестігі нығайту қажеттілігі оның бүгінгі күні коронавирус пандемиясын күрес шеңберінде жаһанды үйлестіруші рөлін атқарып жатқан жағдайдан айқын көрінуде
юнеско ның жобалық қызметі ұлттық мүдделерді ілгерлетуге қазақстандық мәдени және табиғи насихаттауға орнықты даму үшін ғылыми және гуманитарлық
әлеуметтік жұмылдыруға білім беру және коммуникация саласында үздік халықаралық тәжірибені қолдануға қолғабыс көрсетеді
халықаралық қаржы корпорациясы қазақстанда орналасып өз қызметін бүкіл орталық азия бойынша жүзеге асырады
ол өз кезегінде қазақстанның өңіріміздегі рөлін нығайтуға жол береді
бір мың тоғыз жүз ы тоқсан жетінші жылдан бастап халықаралық қаржы корпорациясы қазақстанда ы бір де төрт миллиард ақш доллар көлемінде инвестиция салды
қорытындысында конвенция ратификациялау қазақстанда мамандырылған мекемелердің қызметі үшін ерекше жағдайлар жасап
қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасы ы нұрсұлтан әбіш назарбаевтың және қазақстан республикасы президенті қасым жомарт кемелевич тоқаевтың алматыда
орнықты даму мақсаттары бойынша бұұ орталығын құру және бұұ қосымша ұйымдары мен агенттіктерін тарту туралы бастамасын іске асыруға көмек беретінін атап өткім келеді
баяндалғанның негізінде мамандырылған мекемелердің туралы конвенция ратификациялау туралы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет баяндама аяқталды енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз і депутат бопазов марат дәребекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті мұхтар бескенұлы

конвенцияның он сегізінші бөлімінде көрсетілгендей әрбір мекеме оларға қатысты иммунитеттер мен артықшыларды беру жөніндегі
ережелер қолдануға тиіс лауазымды адамдардың санаттарын айқындайды
өзіңіз айтып өткендей біздің елімізде біріккен ұлттар ұйымының мамандырылған мекемелерінің бірқатар өкілдіктері жұмыс істейді
осыған орай түсіндіріп беріңізші біріккен ұлттар ұйымының мекемелері өкілдіктерінің лауазымды адамдардың қандай санына қатысты иммунитеттер мен артықшыларын қолданылатын болады
сондай ақ жақын арада қазасқтанда біріккен ұлттар ұйымының мамандырылған мекемелерінің қосымша өкілдіктерін ашу жоспарланып отыр ма рахмет
сұрағыңызға рахмет расында да мына конвенция қабылдануы біздің қазақстанның
халықаралық аренада деңгейін көтеруге і ықпал етеді сондықтан бізде
бұл конвенция арқылы мына халықаралық і мамандырылған мекемелерменен жұмыс ы нығайтамыз деп сенудеміз
мысалы ы әрине бұны конвенцияны қабылдасақ көптеген мына мекемелер біздің қазақстанда өкілдіктерін ашуға ниетті болады деп сенеміз
мысалы қазіргі ы жағдайда халықаралық валюта қоры мына і орталық азия кавказ және монғолияға арналған і өңірлік і орталығын ашпақшы
олар осы конвенцияның қабылдауын күтуде
і осы заң заң қабылдағаннан кейін олар тікелей ы өз орталығын алматыда ашуға дайын
сондықтан біз түсінеміз әрине мынау он тоғыз ы мекемелердің қазір жетеуі ғана ашылып бізде ашылып отыр бірақ ы бұл конвенция әрине олардың бәрі соған қызығушылық көрсетеді деп білеміз
рахмет рахмет сөз депутат звольский сергей адамовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый мухтар бескенович
согласно раздела десять конвенции э специализированные учреждения могут принимать соответствующие административные меры к освобождению от уплаты пошлин или налогов
поясните пожалуйста о каких именно административных мерах идет речь в данном случае
и каковы будут возможные потери местных бюджетов после вступления в силу рассматриваемой конвенции спасибо
действительно данный вопрос рассматривался на заседании республиканской бюджетной комиссии у меня на руках есть выжимка этого протокола
она рассматривалась еще четырнадцатого ноября две тысячи семнадцатого года где э правительством э министерством иностранных дел совместно с министерством финансов и местными
органами власти были рассмотрены возможные потери местных бюджетов ну прежде всего это касается конечно столицы э нур султана и алматы э поскольку в основном эти офисы находятся там
э у нас по годам разбито на две тысяячи восемнадцатый двадцатый годы планируется потеря порядка семи миллионов ста восьмидесяти девяти с половиной

естественно эти потери э учтены и местными
органами власти прежде всего акиматами алматы и нур султана
ну нужно понимать э что открытие конечно потери они будут вызваны с тем что не будут э дополучаться налоги от э значит
купленных товаров данными организациями а также от освобождения таможенных пошлин на на ввозимое движимое недвижимое имущество
но здесь надо понимать что это огромные выгоды получает сам казахстан
с политической точки зрения во первых это э наши имидж доверие международных организаций к открытию своих представительств в казахстане
э во вторых понятно что м э мы получается что представительства открываются не только на казахстан но и на регионы на весь регион центральной азии
только что я сказал что также эээ мвф открывает региональный центр для не только для центральной азии туда будет включена монголия и кавказ
но для бюджета местного я думаю эти потери будут восполнены поскольку э их открытие предполагает э значит финансирование на их деятельность на оплату значит
труда э на работу э наших э граждан в этих организациях ну и естественно проведение крупных э международных мероприятий по линии этих организаций также будет э восполнять доход местных бюджетов спасибо
ну и если посмотреть э откровенно уважаемые коллеги семь миллионов тенге если посмотреть сколько тратится нашими командировками чиновников в эти международные организации так же
да пока доедут пока побудут проживание и все прочее я думаю годовой бюджет этих командировочных значительно превышает той суммы потери семи миллионов тенге о которых говорит сейчас министр
сөз депутат қайназаров уәлихан анарбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті мұхтар бескенұлы
конвенцияның тоғызыншы бөлімінің б тармағына сәйкес мекемелер олардың активтері кірістері мен басқа да меншігі мекемелердің қызмет бабында
пайдалануға арналған заттарды әкелумен немесе әкету кезінде кедендік алымдардан импорттық пен экспорттық тыйым салулар мен шектеулерден босатылады
алайда қандай бір қандай да бір заттар болатын елде сатылмайды ал қандай да бір заттарды сату мүмкіндік бұл жөнінде айтыңызшы бұл норма іс жүзінде қалай қолданылатын болады
және біздің елімізде мекемелердің мүлкін сату қандай жағдайларда жүргізілетін болады рахмет
сұрағыңызға рахмет і расында да бұл мына халықаралық тәжірибедегі қалыптасқан нәрсе ол да мына әр мемлекеттің заңыменен і бекітілген
мына негізінде і көптеген дипломаттар осындай халықаралық ұйымның өкілдіктерінің қызметкерлері
қазақстанға і мүлікті алып келуге жиһазды немесе көлікті алып келуге
құқықтары бар
ы алып келген кезде олар мына кеден і баждардан босатылады
бірақ алып келген кезде олар ы кедендік бақылауға алынады сол заттар
ал енді қайтып бара жатқан кезде ы ол дипломат мысалы ы ол көлікті жиһазды мүлікті сатамын десе осы қазақстанның ішінде алып кетпей
сонда біз сол кеден бақылаудан алуымыз керек і яғни ол ы сатқан кезде сол ы кедендік бажды алыну қажет
рахмет рахмет құрметті әріптестер сонымен сұрақтарымыз аяқталды
мұхтар бескенұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі депутат ержан құдайберген төлепұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
екі мың он тоғызыншы жылғы жылдың жиырма алтыншы қарашасында республикамызда аккредиттелген шетелдік дипломатиялық миссиялардың басшыларымен і өткізілген кездесуде
мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев тұрақты даму мақсаттарына і жету бойынша қазақстанда біріккен ұлттар ұйымының орталығын ашу қажеттілігі туралы айтты
сонымен қатар қазақстан ы президенті бүгінгі таңда біздің еліміз бен біріккен ұлттар ұйымының арасындағы ынтымақтастық қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті
оған дәлел алматы қаласындағы ы біріккен ұлттар ұйымының ы жаңадан ашылған ғимараты
аталған ғимаратта біріккен ұлттар ұйымының бірқатар агенттері агенттіктері жұмыс істейді
ағымдағы жылдың алтыншы наурызында президент ы жарлығымен бекітілген қазақстан республикасы сыртқы саясатының екі мың жиырма екі мың отызыншы жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес өңірлік және көпжақты дипломатия саласындағы басымдықтарының

қарастырылып отырған конвенция ратификациялау жоғарыда аталған тапсырманы жүзеге асыруға сонымен қатар біздің елдегі біріккен ұлттар ұйымының
мамандырылған мемлекет і мекемелерінің болуын шешуге ықпал жасайды деп санаймын
конвенцияның ережелеріне сәйкес біріккен ұлттар ұйымының мекемелерінің өкілдіктері біздің ел аумағында сот фискалдық және кедендік иммунитетті пайдаланады
ал мекемелердің қызметкерлері отбасы мүшелерімен бірге дипломатиялық өкілдер иелерінің
барлық артықшылықтар мен пайдаланады
конвенцияда көрсетілген бір біріккен ұлттар ұйымының мекемелеріне және қызметкерлеріне ұсынылатын ерекше жағдайлар қазақстандық сыртқы саяси және сыртқы экономикалық ы басымдылықтарды конструктивті түрде жүргізуде
сонымен қатар халықаралық аренада біздің ұлттық ы мүдделерді қамтамасыз етуге ықпал етеді
құрметті әріптестер заң жобасы жұмыс топтарының және бас комитеттің отырыстарында жан жақты қаралды
мәжілістің барлық комитеттері өз і өздерінің оң қорытындыларын ұсынды
жоғарыда аталғанның негізінде қарастырылып отырған заң жобасын қолдауды және парламент сенатының қарауына жолдауды ұсынамын
рахмет құдайберген төлепұлы сізге
құрметті депутаттар енді ы заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат айсина майра арапқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
ііі бірінші кезекте қазақстан ы жиырма жеті жылдан бері біріккен ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі болып і содан бері біздің еліміз саяси экономикалық әлеуметтік мәдени
және гуманитарлық сипаттағы халықаралық мәселелерді шешуге қатысуға сондай ақ біріккен ұлттар ұйымының орнықты дамуға қол жеткізе і жеткізу жөніндегі мақсаттарына жәрдемдесуге мүмкіндік
алғанын еске салғым келеді
енді баршаңызға мәлім і біріккен ұлттар ұйымының алаңында соғысқа қарсы ііі антиядерлік і терроризмге қарсы бастамалар сондай ақ
і қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев ұсынған басқа да бастамалар табысты іске асырылып жатқаны аса маңызды
і сондықтан і қазақстанда экономикалық және әлеуметтік жобалардың елеулі санын іске асыратын маман ы мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері туралы қаралып отырған осы конвенция і біздің еліміздің
қосылуына біріккен ұлттар ұйымының ы көпжақты ынтымақтастық процессіне і және і баяндамашы атйп кеткендей еліміздің халықаралық беделін арттыруға елеулі серпіні беретіні анық
осы ы айтылған негізінде заң жобасын қолдауды және оны сенаттың қарауына жіберуді ұсынамын
назарларыңызға рахмет
рахмет майра арапқызы сізге
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
ал талқылау барысында құрметті әріптестер бір ғана ұсыныс түсті ол осы ы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
қарсылықтарыңыз жоқ болса онды осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жетпіс тоғыз жақтағандар да жетпіс тоғыз шешім қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар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
депутаттық сауалдарыңыз бар ма
жоқ депутаттық сауал жоқ болғаннан кейін осымен мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын рахмет сау болыңыздар